Au tani owoni saga giriŋa înni num? Owoni saga tiriŋare yim mîšilli tani amii addii aya nuruu i juusuŋare ŋila nuraa, ŋila niraa cûu. Cûu ni ŋila cûu aya nuruu ginna tuun jen, ôora yîsii ye yaa yîsii ye kiši duro goji. Ŋila cûu ru tuun jen batan tigisiŋare mîšil <hesitation> înni kege nuŋoo? Ŋila fôu kege tigisiŋare au addii. Te înni? Gûro yêenimmoo mîšil <hesitation> niganig ni addii addii. Gisii gisiire ŋila disii tûrusu mûšil ŋila taŋaa ginna înni sin naa murdom kee tigisiŋare, ŋila taŋaa bonirii re murdom kee tigisiŋare dahaaba tani murdom ŋila murdom ta, te ke au addin na erdir ni ini masal teere amba nir dîi ni erdireere ina wurda niraa daa busseere inaa ina kiša ta bura nireere erdir na au nêe gonir ni erdir daa buranir marra wahid. Au erdir daa buranir ŋa re ini tirai farigire kegei, inii aya nuruu farigire kee « Musafa inda amii addii šee êre kûncigi walla wôki numa kirde » heyi yaamar aya tani fadirigire kee aya kîncii wôki danni. Kîncii au bu na danni, kîncii au addi na danni, kîncii au aŋkalle na danni. Au añii na errim ni au añii num eršen numa larje neerei tunuŋire tigisi ni, tiisinoore ai ini in kîncii aya au bu na danni addi na danni. Ai tufarimmi tani sob na haya nuruu addiire ru erdir na cûro naa. « hêyi mii niree inda êre owor farniŋ ina tikira gonee » aya amma šûmo na daa <hesitation> ini atalaa geentii tîna ammaa inda ru woo buru tikire. Ini ai mire ini owor fartuu na danni Ini ai sob na aya nuruu ru fadirigire kee sob na cûro naa. « hêyi mii taŋa daguruu Allai souyena cûron ni te kee koo. Tani naadir ni baadin wôki numa ginnar deere kuruuŋoo sîri dêe cûron mii taŋuu daguruu ». Iyoo aya buru gali unnu ina hardinum tenima Allai êyir êyir gisi ñene. Babaa hardii jema Alla êyir gisi jene nuŋu caatirtir du teere yidirde tira. Teere unnu cûro haama haama ru gonirde. Dîlli bura nirii yii au te kee tigisiŋare njaakindi ni yusopu jii jiiree tiisiŋare êrdir ni ôwolu ŋa ru ini ai kisimire inii der huluwa holowa holowa gonir talanirig. Soor humara gonir talanirig, soor kisirig kisirig ree tigisiŋare addii dina nuruu boyi ni addii mîšil au añii digisire ni au addi tira aŋkalle ina gura finirde kee tiisiŋare saa tir ni cûro ai unnu kandirtirdaare zau zampur mire ini ma wôki ma taanima wûli ye gîskei ye ginna nuu ciŋa labar tayi re. Ini wôki wûli ye gîskei ye wôki nazam mire haris halma sowa sowa ru riraa ye halma wôki ma tiisoore daa ginna karaniŋaa. Unnu mašalau wôki teere tani amii addima mîšil unnu mi numa tuusure nda kee ŋila mîšil murdom hakinoo na unnu mîšil ai mi num ni abba mi numa tuusire nda kee <hesitation> ŋila murdom ru hakiŋoo na inuu mire înni kee kisi yeniŋ? Jan kira ru tîniŋou lakin ŋila murdom koo au faatikire tira. Ŋila sunaa disii, ŋila fôu janum lokol sepe 1 tîniŋoo jûska karaanii karaanii ree ŋila murdee saa cê fôye inii aguze tuze fôu ye raa daa rig. Naazire inii yim mîšil ni lokol dînnaa tiisoo abbaa inii karaa ni lokol di ridi ni mîšil dêzer kee ru sa woo ini wahit kee ridiŋa ru inii saa sa tinin kee tiisiŋa ru kira ru tûrtoo kira mallaa u kimallaa ŋa tûrtu ni kayintii ree <hesitation> cakindu saf inii saa awuzuu walla kee sa tuzoo walla kee tiisu walla sa fôu kee tiisoo amma kii tedaa labartayire wôkuu. Daa cakindi ni ridu ñendoore inii kira too busu cikii lokoluu mîšil unnu sûruu ye laruu ye bêyi koore ai unnu hêe ini mi taŋa ai walla wa kûlunimi walla Mûstafa walla ñaa <hesitation> kûlinim walla Zara walla Hôwa dowiyaa kûlinim ni hêyi haandirdi lokol nûrtire bêi abba bini sûruu bini lokol bêyi, bini laruu weri lokol bêyi. Abba bini laruu ye sûruu ye lokol bênno kira bêi yee? Kira ru dûrtii yiki abba intoore cikoore inta yaliya naa addii addii neere re kee numa ru cukee kiraa tûrtii cikuu walla laisuu mîšil laraa nda laisuu ye laraa ye koore kira mûsilum ŋa au bêyi. Laisuu ye laraa ye kee koore kara mûsilum ŋa lakin bêi. Mîšil unnu sîruu ye laruu ye lokol bênnaa re kee laisuu ye laraa ye kee koore kara mûsilum bêi. Inda jaaŋim ni kira mûsilum nûrtinaa ai abba bini laraa ni laraa bini laisuu inii bini ôlcaa koore ôlcaa bara tigisi sa wahit nda kee tigisoore êski ru kara bôdiyinig. Lakin mallaa gura fatiyaa sa wahit na ši sûruu berke lôfooye tiisoore nûŋumi lôfooyer sêlenima kee tisoore erre re kiraa mûsilim konde munii bôdiniŋ. Au bôdiniŋaa tiisoore inta yala naa mîšil li inta nuuzi njii kee tiisoore Inii mašallah Allai mûsile ši ini wade inda abbaa ni njii ayaa ni njii tisoore abbaa ayaa ye ginna naara daa turontuna naara ginna owor turon siisi na yala ntaa kiraa daa ayii warigire ayii iniiŋire ši kiraa daa naara ginna šiisundu. Unnu arii guru ginaa mîšil tuusoo ini turon dudurde cii. Ini turonii tani dudurde ciŋa mura au tirai abba huma yalii laanir buru laanir marra wahit aya ma abba ma ginna wosa cikii ru aya ma abba ma ye tofo inii yalimuu ai nii abba i na karayinoo dagu aya- i na addi tira karaa ši cenni. Te sobowu ru mira ini ayaa abba i sowu. Inda mi taŋuu karayinii cii ru kira wariŋaa kêf inii tani baadin tisoo kira danne kee tigisoo mîšil ambadirig ni. Naazire hee uŋgo inda unnu kira nereere mi taŋa warii ñiŋa kee koo sîri taŋu danni. A- a kira mire ai kee yalii kirayiŋoo kara sîrde. Abbaa mîšil înni abbaa kiraa nîye goyine tira karaa mire nîye goyi ni mi ma kira dirigi ni <hesitation> ilim haki ni añii añiya duro dînigi ni nîye te kee goyine tira. Nîye te goyima sobogir mire burayi ni cenii ni cii. Te sobou ru ini aya daa sooŋa înni ru far ini farigire kee inii muu- i farii cii « abba a- a aya taŋa inda ña sooma? » Au ai kee ru maafur tîi leseyindigire daa busoo na munurdi. Leseyindigire daa busuroo na munurdi tani aa abba aa mi taŋa nîkine ru ñendu soom? <hesitation> aya taŋa ña sooma? Hêyi mi niree tani aya numa soorde bêi nuŋore aya numa tani soorde bêi niŋ mire ini ai kee gisi ni inda karaniŋ karanimmi daa rêi aya numa tani soorde bêi te kee num daa wusaa yeniŋ. Hêyi te kee koo tani nuŋu sîgin nu teere na sîri ma mire na ini naana teere sîri nuru dîŋa kirigire koo buranirii joo Aya taŋa zamuŋoo tani teere na dîlli karanirig. Aya nuŋu sîgin nu kira buru jaarii ciŋa fadir aya tani fadir yeniroo mêri taŋa goyiŋi nir too teere na kira nuruu sîri nir dîŋa jirkarnir <hesitation> dardir soordi ni. Te jirkandi aya taŋaa inii kôolu tômu ru soommi ni tan na kira nuruu karanirig woo neere sigine ginna înni? Mîšil neere šigine ginna au daa yîniŋire tigisoo aya taŋa inda zamu kurtu. A abbau aya numa zamur kurtirige? Aya taŋa zamu kurtu. Înni? Aya tûrtu ni amma awuzuu abbaa ye añima mire ye abbari hundu tira ye mura amma ara tûrtu. Tûrtuu ru unnu înni? Hêe bûuze sumai farigire kee « doo taŋa zaptinni » doo numa abbaa ru abbaa yalimuu ru farigire kee « doo numa zaptinnaa înni kege ru zaptinni? Hei doo taŋa zaptinni, înni keene înni keene ekee deere sowuu bara dou nuruu zaptinni ». Yalimuu na kiñji Alla u cee ri ni inii « dizii aa » yinii « aya taŋuu sop zaptaan » fan ni « aya taŋa zaptinna aya taŋa abba taŋai kii ai keene kînesiŋo lîgaa yôomil giyaama taara Alla kui ru dûrtu dusoo tani nuudurug » yi. Cêe duusu huma rayineere tabaineere sooni saga zaptin. Halas au te tigisiŋare sowu saga zaptin. Zapci ceŋere « aya » yi mura foki yalimuu tira inda inda mi num mire mi duro mi fusum mi herde cii. Mi herde na cii, mi šerde cii ndoo ai kee ai yalimuu yalii herde her muu. Inii mura foki nii mîšil lese ru aba tiisiŋa ye šinii foki capci. Foki capciŋa farigire kee « abba aya abba aya » mura naana cûu cûu ru kûlii. Naaŋire tama nayi tani ini unnu mîšil ina tani kununirii yaa inda daa nîsu sogo aya taŋa zamure tiisoo daa tireere ini te raa tan daa duro ini kuri inda ru mêri nuudirig. <hesitation> Mi taŋa daguruu inda mi abba numa tani aya numa tani zamurde hee. Awu aya numa zamur ãã zamur ãã te buru gali. Mašallah mura yege turon duro ginna fokindu ni dûtu. Awu dûtuŋare mašallah « aya » yinii « aa » yinii tani mire kira nuru ai karanirii yiŋa, kira taŋa ai karanirii yiŋa ampa nir dîi ni. Naazire inda kara taŋu ai karanirii joo taarimmi. Naazire kira taŋu ai kôoli karanirii jii inda taarimmi. Hêi mi taŋa daguruu kira mire inda karaniiñoo naadirdi. Ini abba unnu mîšil abba ye aya ye tani daa nîinesiriŋa ginna sobou tan sobou ru ini guru daa dîinesire. Te kee koo bin ni sîgi tani inda derii jii kui ru tan kui derii jii koo inda saga ru taŋu ru nûŋumi. Halas te kee yinii mire aya ma ye ginna abba ye ginna foki kôyi turon daa dûruŋare ai ini ai turonii ai bes wusaa ceŋa sobogur daa ginna abbama ye ayama ye na ercindu ni nuŋure tani haltan kisir inda sobou mi numa ŋa jiran di tan nuŋu nusoor ŋa hinnoo unnu deere koo nîye owor kûi tariŋa nusoorii na dêyi. Te kee tiisoore muu nuŋu sobou num du ru mûngin cirri unnu mara ginnai mi hunduu ai daku. Abbai karayaan mîšil « abbai karayaan ayai karayinni ». Te sobou ru tira ini daa sooraa abba nuruu mîšil unnu ayaa <hesitation> yalimuu karayiŋire tiisiŋare yalimuu mire yerci ri ni « aya aa abba aa » yi ni kûliyi ginna faru cene tira au Mura ginna dîlli faru ceŋare halas au kira huma yalii te kira huma nêe goyi ni sopu ni yalimuu kira ma kiñi Allau daa nîye goyi ni mura ginnai ercindu ni koroš cendi ni kira ma teraa daa turkii ni kira te gisiiree kamalci. Kamalcimare teri ni cûro hukumai cen ni yaa hunduu duro cikii mura dîlli ayaman nda mîšil abbaman nda inii wurda sinaa nda ginna capci ni dîlli dûr. Dûlli dûruŋare inii farigire kee « ai ini aya » yi ni « aa » yi ni « tani mi nduma turonii » yi. Allai mîšil nuu kuri ñentoo na yi inda yalimuu karayinii cii tiisoo yi kira raa kôoli ša warimmi ni daa balabala geenimmi yi. Au balabala ta geenimmi yalimuu inda karayinii coo kira ma sop na kinci Allau karayaan. Unnu tani karanirŋare ru unnu ina ara ginna kisirde yi. Abba ma kinci Allau gîyuuteere mi taŋa ai daaruu yi ni aa yi ni inda ru ba wûlla na yala dîmira naa ciki ciina inta ini kisi tenimaa kee tiisoo kui yala ba- i ginna gisu jentire bêi. Yalimuu mire ter aya ma zapcine tira inii nuŋu sîin nu dizii ma- i wade tira. Nuu sîin nu diziimai cenii bêi tiisiŋa abba dizii yinii aya taŋa zamu yinaa labar tayi hee. Te yalimuu mire halas ten ni owol lu war bazu wariŋare erci ni mire i zapci ni aya ma zapci ni gurti gurti yegaa duro dîn nu, salamalekum warahuma tûllahi wabarakaatûhu.